Thunna mogina thunna huvaya, hure dzahanyib dayun toh hathunnunɗa sunayinwo tubgashakwidwo sena ghuvanganayo neche tazatayen ɗafe <hesitation> ɗebuyenda muvahe ghurayuntu ghuro ɗamayin dile bulayin tudzo nagu sule oh damahga nagu guhthu ndafa todu lamayinghe. Ahad madda ahad murɗaɗada ahad ushinadaɗa, ahad kyahalha dad tsuhunayin kab tughthu undofo toh magamaga isha nagu dzugwal sallah isha nagu ajiɗɗa <hesitation> kukuɗal tun ndida gulenye nagu kowa dzahaɗa mivun tahasudoko gulenye guhidukunkowa gujeb damuvahe ndamok thunna nganna gulen nanaye thunnunɗa tinanayin ton ushinha mishisha gulenye debhanye dan ɗunkushehe nda gunawe nagu nguma tu gunawe ko maha ko woga neche thunnunɗa sabayin moginne harzuwa inkenne <hesitation> magamagayin nɗahugayin wawumayin tuma nɗamihahayun, ushinayenma neche thunna tanye unthumna uvah nganne gulenye ɗaɗzovuyin tinunɗa ɗa lungubtatal ɗun luma nagu sukupta nagu pulat kwaba makaranta unmushinha hayinghe yanzuvananakana ushinhaɗ kana ahaɗ ɗaɗunɗa magamagatu diploma. Ahad uzangunae magamaga nɗaɗunɗa sun university muktu degree amma manita naya, ahaɗ kyalma gulenye un-secondary school haye tumok makaranta hanad kyalma gullenya <hesitation> un primary school hanye tumog makaranta duna unlunna ura ngannye tuhuvagen naneche thunnuma tumugugen toh vitashakwide gulenye vita kukuɗa thunna ghuva kukuɗa viya gulenye nagu jebmayin din ɗamok thunna luma, lubul ɗun huma zuyun luma pulka, zuyin luma kirawa zuyin luma maɗagali zuyin hima gwoza anaye thunna mogul unkayaghe. Sesasa viya nagu nɗamok thunna ghuva ngulenye toh’ duk inahana gabaɗaya magoguyim na unthunna uvaghe magogula, ummah gulenye anheheɗa umma uzanye nanech he inasakuptala nagu pulat kwaba ummah ndaneche toh’ yanzukanavana yanzu vanahamman sartunɗa gulenye sasal ndun yarwana alun’inane huthan yeta, iftilaya <hesitation> book haram nagu huthayita sukuh ɗun huɗa jawa, kubuhun huda yarwa yungye un-kamp kukudayun zulum nagu kaya ghuth ayitornice unhuɗa anguwayin unhuda yarwa unmulai yun daghuga gulenye ahɗiya ahaɗ uvahe tuhuvala <hesitation> tuhulla luwa nganna gulenye kasakasayin takaha gusukon damahyga nanage lhunna yun. <noise> Nanaye thunnayun <hesitation> amdiya toh nɗuhwa nganana shaniya ushinha kullum yun tumok addua umushinha gwenye nahanye atvula dadamun agika dadamun da ndathumna ghuva masa ɗzavahan tumakaranta makusuf hanye tuluma, kaga <hesitation> shaniya a rayuwa kudakana nɗa ghuva nganne, ko ghura nganne talama supatabu tunduwo sehadufka nda luma hadufka nda makaranta nanaye riba ghuva tughurala toh tuhula nana gulenyo ɗaɗamun gula mbad anuankai, anhankal, hulmba humba anhankal anhankal dazarul bugunda ndadzurabal susafake dahumb wahala luful amdiyanawa amma vanana wahala kam ahaɗ wahala maya, ahad maya haɗ ƌavuwo ɗole hahad maya zuzaka daft aha sudoko hambuka ɗazur sekuma tuhigho tuhula magariba guɗazmak dafa shakwiɗe, <noise> zutaka daf surhukunna anhuda vohuwa saboɗa kubga ha hadunɗafunɗa. ɗazutaka gauhukuna unhunda dunane haddafunda da maye mulwa gabakiɗay kowa towa, toh imam zut tuyarwa amɗiya gwayun gwaya tuvaghe maga maga huyya masar goyo. Maga maga kufkula tuzang kuɗabu nuhutawo gunsatun imme nagu vutatameche toh’ahache kanaa mayinana boshul bituna had dafu, inaza amdiya na hadafu “toh” amma navaya nganna gulenye lalobul gulenye lubna maguta magaka job hudikhudi a magaka chafenah sukohɗa mahg nanaye she suptunda amma bahatabuka gawana bahabahaya hum maya tugutha tawa kwaratabbkawa. Toh’ daɗamun gula gwama magamaga ɗaɗamun gulenye dafutunta kunneka, vana nganne gulenye ɗafutunta ɗaputula ɗole damok ɗaɗamun tu tukutun saukiya tuna nganne “toh” ambarka ɗaɗa mun kullumma tumogw tinana, mogul aɗɗu’a am ɗiya gulen tako ɗultil ɗaɗamun koɗamogul sa’a kaɗa ɗakehe amma vananakanana haryanzu anna unguɗpal ngu dpe tosulo toh neche <hesitation> anbarkahun shura k kaabbah “toh” neche toh shamya iga <hesitation> rugul gulenye papa pa karmas aye tinana turgula ladun madagali daga madagali gudzahami ɗun mubi daga mubi gudzahami ɗun yola guɗzaha ɗun huda yaruk ahɗuna Wahala suyun tawagive toh” nechiya <noise> amdiye gomnatina <hesitation> kada inatu dzuvmeche hugaha tsuhurmun haɗuwa <hesitation> luway unghe kauyahayunghe humbuwo humbug hugawo thatha thatha kyalma hadaha dalun ushinka unkushihna, kyalma hada hadalun sojoji ɗuka humbug inanawa warka kusheh luwa toh’ nechel-acheta luwa kada davuruyun dzaha, luwa luwa yarwa tsuhuruyun luwayun bewa nalalobe kawai tsuuhura bewa tsuhura ɗaɗi bewa hugama hugah bewa <hesitation> ngalana ɗaɗa hayyya nduna unda shakwid ma. Plot, plote tsaghurayun amdiya magaltubuka amdiya tsuhur amdiya wahakkam unwahala yungh sede dadamun dasungat tun saukiyin aha ngudvavule kana sasa kuikwa kada harkoɗ kwaɗa ku’ikwawo immasala betununana zul tuyar wanna yuftu ku’ikwa ko daga tababul magaku’ikwa unyarwa vanana kuɗ akana vanana kuɗakana tababul magarawa sawur kana vitawawucha viyanana Shikena humb ku’ikwa bukayaghuna amma bituna ndag nɗavuya harsukohun kay-aghe am ana kui’ kwaya navanakana ku’ikwa kurava guza undo kanana ku’ikwetun mog’ unduho tufama ndeche toh neche kotemoko ɗa mog gomnati ma masa ghuina ku’ikwa nganne, namshiya ku’ikwa nganne. <hesitation> Inana <hesitation> ghuina safake malaria ak turanchi naye masa ɗowuyungye neche ɗa taimok tunɗa talagye toh kadu inunda datamok tuka lagye makaranta mushinha ɗuk hah aɗnana maɗowula toh ambarka gonmati ambarka dadamun, ambarka gomnati ambarka shugabaha gabakidaye masa da ɗzovul tinahana dowuyun uvula <hesitation> shugabaha toh’ a nana nganama sauki hudik hudila ama saukima aluntumog’alum gomnamatu mog tu kokari allun yan g. O ma n. G. O tumoghan tukokari tuvul hanghe tudaff hudik hudike daffa tafutal neche kurava maye tunda duknavaya ngannnamah cheb maya ngannna tunɗama safahan huɗika sejeb dun zibiti dukbba ha’ nɗa mayemana ɗzaɗzatu manya gil I na’ahudika gujeb dun zibiti ah’ dzad zatumayya tumaya gol vara guza inana tosul amdiya toh ah ad argwanga gwwaɗa suvula melhaha yun nah sahadinana kwata kwat saha ɗu kunuwe satsuhul lafiyaka hadinunnda dakushanatawa bahaty ka dzuka daffa bahaka, hinn aka kunnuwe kushanata ko irin safaka hudik hudi kanama suna taka un dzuka rayuwa ghu da sunatakawo kabga baha bahaka haɗ mayun mhuvamakuwa amma dakana nahu’ika safakna thukusaf dzana dza hambuka ghudu fta tewuwo kule kulanatal ɗunzibiti ghuva hum dzuguftawa dugu ah’ mamta mante toh nech inunda dom tunda dakana sufla melhaha wurka nana shawalidgke to tsula golo dsal gluta kwale naputa puta, nana ah’ huyi tosuv golo oga tsa huyarma hahaɗe nagu